Ajan kitojan tá ña <hesitation> kitojan tá xa ña ña ña toñanrakonio, ninoka ni nrao kuao escalera jan nino ka ta ni xakeo n konio nino ká anino tó. kito jan ta ho o on. a vee uu tu ho tá. ko ni no kito jan nrao ña nrao hu u un. kudio ninó ka to ho o on. ñajan nguan va escalera jan ña nrao nó'o escalera jan.